أحسن حاجة نحب نعملها هيا أني نطيب، كي ندخل للكوزينة ونبدا ونبدا نطيب بالأخص كنبدا عاملة جو ونحب نطيب لعائلتي وولادي نبدأ شايفة برشا برشا برشا مخي يبدأ <hesitation> هكا يغني من لداخل وانا نبدأ متفرهدة ونحب نفرحهوم نعمل فيها من قلبي، <hesitation> نتفرهد ما نعرفش على الوقت كفاش يتعدى القلق كلها يتنحى وأكثر حاجة معنها <hesitation> يبداو هما فرحانين وعاملين <noise> جو على لخر.